Ljoꞌ na nquiuuya joꞌ na cwii catsuii oo cwii ꞌndyootsꞌa maxjeⁿ nnda̱a̱ na nnaaⁿnaꞌ ñequio cwii tsꞌo̱waa sa̱a̱ jeꞌ jeꞌ na cwii cwii catsuii oo na cwii cwii ꞌndyootsꞌa tixocanda̱a̱ na nnaaⁿnaꞌ na ñequio ñecwii tsꞌo̱waa cwinaaⁿ chaꞌtso joonaꞌ xeⁿ nchii na cwii cwii catsuii oo cwii cwii ꞌndyootsꞌa majndaaꞌ chiuuwaa tsꞌo̱waa na ñꞌeⁿ cwinaaⁿ cwii cwii joonaꞌ meiiⁿ na mandyo nnda̱a̱ nncꞌo̱ⁿ tsꞌo̱waa sa̱a̱ tixocwixcwe ñequio ncjo na tooꞌ naquiiꞌ chaꞌ na juunaꞌ na nñequiaanaꞌ na wanaaⁿ na nnaaⁿ catsuiiꞌñeeⁿ oo nnaaⁿ cwii ꞌndyotsꞌa.